هو القدر كدا كدا-هو مكتوبلك-مهما عملن هيحصلك-بس ديما لاز-م <hesitation> الشخ-ص بردو انو يسعي-الحاجه الي هو عايزها-لان الحاجه بتاعتو لو قدرو وهو مسعاش ليه-فا هو مش هيبقي ليه-مش هبقي-معاه